Alura i can a dimostru, a s'fan vëddi cuandi a të völu bin ad ezempi ch'a ven ën metà a le gambe e a të berlicu, a bugiu la cua ën manera festuza, a fan anche i foi no, a s'giru al cuntrari e a fan, a s'raviulu per tera, a fan dë tüte rase